<hesitation> public transport deɛ sɛ merefa car, amansan nyinaa car no, nnawɔtwe mu no nyinaa no, meyɛ kyerɛkyerɛni a mekyerɛ adeɛ yi deɛ, mekɔ sukuu aakɔ akɔ kyerɛ adeɛ, da biaa nso meekɔ a, mefa car. Na baabi a mete no nso gye me fa car mprɛnu ansa na maduru me sukuu mu hɔ anaa beaeɛ a meekɔ kyerɛ adeɛ no, mefa car mmienu na mafa pragyia nso baako. Nti meefiri me fie a, megyina kwan ho kakra a,mɛnya <hesitation> car de aaba, saa car deɛ ɔde me junction anaa me fie ɛɛba krom no, ɔno ɔgye 5 cedis, 5 cedis na ɔde me aaba krom, nti me duru krom a, na maasan aabɛfa car de kɔ baabi a meeyɛ adwuma he. Nti ɛno nso me fa fri kurom ɛɛkɔ beaeɛ a meyɛ adwuma no ɛno nso bɛgye me 5 cedis, 50 pesewas. 5 cedis 50 pesewas, ɛno nso ɔde me kɔsi a gye sɛ mfa pragyia de firi baabi a car no de me bɛsi no aakɔ me sukuu mu hɔ inside, nti ɛno nso, mɛfa pragyia aafiri kwane no ho aakɔ sukuu mu hɔ no, ɛno nso pragyia wura no gye 3 cedis. Nti meekɔ nko aa no, sɛ mekeka si ani a, na kyerɛsɛ mɛtua 13 cedis 50 pesewas. 13 cedis 50 pesewas, nti sɛ meresane aaba fie a, na ɛɛsɛ meekɔ ne meeba no nyinaa no mɛtumi aatua 27 cedis dakoro na me de aakɔ aaba.